انا بميل اكثر للموسيقى العصرية لانها تعبر عن الوقت اللي بعيشه الحين وتتماشى مع مشاعري اليومية احب ايقاعها وتناغمها مع الاوجات المختلفة في يومي لكن برضو الموسيقى الكلاسيكية لها جو خاص لما ابغى استرخي او اتأمل تعطيك احساس بالهدوء والعمق